اجازتي المفضلة هي اجازة الصيف لانها تمنحني الفرصة للاسترخاء واستكشاف الاماكن الجديدة. احب السفر مع العائلة والاصدقاء والتمتع بالطبيعة والانشطة الخارجية. هزه الاجازة تتيح لي ايضا الوقت لتطوير الشخصي مسل القراءة او تعلم مهارات جديدة، مما يجعلها تجربة غنية وممتعة.